Raha resaka hoe mahandro an-trano na mihinana amin'ny hotely dia mazava ho azy arô dia aleo mahandro an-drano. Hafa mi mahandro an-drano tena zany mahandro an-drano tegna ianao afa-po amin'ny hanina ohaninao ara-dalàna koa ny tsirony. Fa raha amin'ny hotely ianao tsy amin'ny raha eragninao aby ny sakafo ohaninao. Fa fa amin'ny hotely zany izy dia izay agnanaovin'olona anazy any dia tsy mahafa-po anao. Raha resaka hanina na havokisana zany dia tsy mahafa-po anao fa aleo mahandro an-drano.